Ave, pos pendi del pratu que vaiga a cozinal. Las yervas frescas tienin un gustu más intesu i aromáticu, i las gastu pa mojis i marinás. I las yervas secas son más concentrás i tienin un gustu más prohundu, i las gastu pa pratus que se cozinan nun tiempu largu. Las yervas frescas las gastu pa dal una pisca de frescura i gustu alos pratus, mentris que las yervas secas pos las gastu pa dal un gustu más intesu i comprexu.